Kádi do ɨn kōꞌo ntɨɨ xaꞌa daꞌkáꞌn nariu kōꞌo akadvi ákú i koꞌo dvaꞌchi nangú kunutaꞌan asu a ne dv n ꞌa nꞌkuꞌáꞌa kuꞌe kuétsi nañata ne áda ñaanuñata nuu do ni ze te ne káda ni ɨ asu ne káda dɨvi káda kādī o ne káda kāji o kādā íō tɨn chin ñítsi ne tsí ja kai do taku ɨn íta n íta niꞌi ɨ n ne váꞌá da i ntɨ saꞌa ɨ nɨɨ sātrá ñɨɨntɨ sātrá nañɨɨ ne vá tsi váꞌá da i váꞌá da i tsi ja nekunu taꞌan dvi ni áꞌku i aꞌkui akui dvi tadiñiꞌi ñatadvi nañata do dāꞌa te ne káda ntiko káda kādi ño ni dvi koꞌo kueñɨ́ ne káda dvi káda kāji o te kantio kaji o kó nuu taꞌan ntɨvi ɨn ntɨvi ne kui knu taꞌan kku da akuda ka núu ntɨvi káiño dɨɨtsikaaꞌaꞌa aꞌa kuēꞌētsé dɨ kuikaio dovi kúnu taꞌan ntɨví ku da ka dá váꞌ ntɨví o kāóovnañata nuu do dutsī koo né kuta vi ñɨɨ aꞌa kuéꞌe ne duvi dutsi koo kaió dɨ kada kantio kai o dokó ne dvi váꞌá dā i.